A gii woo ŋí ŋgaa ɓelai dí ki môi kpaa máŋ díwɔ kaa ɓelai kpaa máŋ díwɔ kaa ɓelai díkɛ môi gáa a kpɛlɛɛ woo. Zɛŋ ɓé ŋa mó la ŋ́gɛɛ kpɛlɛɛ woo lɛ́lɛɛ a ńîa kpɛ́ni fêi la <hesitation> kúnuu su sui e siɣe máŋ e lí kpɔ́ bôlu pere sii núu da kpɛni kélee da fé da pai wɔ́lɔ pai ní naa. Ǹûai kelee da kɛ́ naa díkaa a kpɛlɛɛ ŋai. Kúnâŋ wɔ nâŋ <hesitation> nyii fé gáa ni kɛlɛ ŋa duŋ mɛni nɔ e kɛ̀ a núu nyii díyɛ gí zéɛɛ ɓe wɔlɔ kɛ́ gbarnga naa ɓé e kula naa gɛ́ lí siɣai. Gɛ ni e kpêra kúpɔ taai Gbɔgee naa ɓe dí ǹaai kula gɛ ni <hesitation> e nɛ̃ɛ ma núu kaa naa e ŋaŋ kɛ́ ti e ŋaŋ tɛɛ e- e- pai siɣai pere gɛɛ pene ŋɔnɔ polu e ŋɔnɔ pene polu e lí e kɔyaŋ naa. Gɛ ni a ŋaŋ lii dí ŋaŋ gàa a gɛɛ nɛni ŋí e kɛ̀ kpaaŋ su. So dí m̀are kɛ gɛ ni kpɛɛ kɛ́ mɛni ɓé ŋí yɛ dia ǹâloŋ ti nyîi ɓɛi gɛ́ mɛni káa ŋí. Nya ɓé dí worɛ̂ɛ tɛɛ naloŋ pɔ́ naa. ǹâloŋ ǹyɛɛ dia ooo e ńeɣe tɛɛ ǹyɛɛ dia owei eee néɣe e pai ǹyɛɛ dia owei ŋgɛ mɛni ka ŋí. <hesitation> so mɛni kélee gaa zui dí gélee kpɛtɛ. Nya ɓe ŋaŋ dí ŋaŋ kuu ńâŋ wɔ nâŋ láa see a ŋ̀óli diyɛ mai, Torkɔ́li ŋ̀óli. So gɛi, e ŋaŋ siɣe tãi ti ma e lɛ́ɛ kpɔ́ la zu e yeŋ kûa so dí ŋaŋ ńâŋ sɔlɔ ɓo <hesitation> Cooper-Ta gɛ ni <hesitation> gɛɛ da zɔlɔ ɓo ti e lɛ́ɛ naa o ɓɔ́lɔ e ŋaŋ ku sɔlɔ ɓɔ. ńee nyaa máŋ e kula <hesitation> Zɔ-kɔlɛ nya ɓa taa saa kɛlɛ dí ŋɔ nûa dí kula díniŋ ma. Gɛ ni dí dí see <hesitation> taa saa, taa loŋ da e kɛ̀ naa díyɛ ma ɓaleŋ-kɔlɛ. Gɛ ni naa ɓé dí lɛɛ naa e lɛ́ɛ la zu dí kú lée sɔlɔ ɓo naa. Gɛɛ da kú lée sɔlɔ ɓo a ŋaŋ kɛ́ a nuu kili kili, nyaa ɓé ŋaŋ nɛni da e wɔ́lɔ kula gbɔgee e pai naa. Gɛ ni dí ŋaŋ kú lɛ́ɛ pîlaŋ ma a gɛɛ kú lée e nɛnî ti ŋa kpiri síɣe e lí la gbɔgee. Nya ɓé e ŋaŋ lɛ́ɛ naa e ŋaŋ gɛ́tɛ a sɛŋ nyii a pɔri surɔ̂ŋ kula so gɛ ni kú mãna nya ɓa kunâŋ <hesitation> ŋɔ nâŋ zabɔlɔ e ŋaŋ nɛni da ŋwɛ́li kɛ́ kunâŋ a mi e ŋaŋ- e ŋaŋ- kú lee ŋwɛ́li kɛ́ kunâŋ mi. Gɛ ni dí ŋaŋ lɛ́ɛ naa dí ŋaŋ kú maa sɔlɔ ɓo. Yɛ berei dí mó la ma díyɛ dikɛ a kukɛ a núu puu káo tɔnɔɔ. Kpɛɛ la kunûa dí nũâ sɔlɔ ɓo tɔnɔ. Gɛ ni nûa ŋai ŋí kélee gbɛɛ-ŋá ńyãa ɓé ŋgaa la gɛ ŋí zɛŋ ɓé; ŋa kpɛlɛɛ láa kpɔ kpɔɔi ɓa gbɛɛ-ŋá. Zɛŋ ɓé da ńdoli la gbɛɛ-ŋá ɓa ńyãa. Zɛŋ káa ŋí ŋa môi la ŋ́gɛi ŋwɛli e kɛ̀ ńee ma. So <hesitation> ku kɛi ku see ku tua e kana-laa su kpa sii nuu kúfe ní wɔ́lɔ sii woo da kpɛni ɓó ni. Gii woo nɔ kwa mó nya ɓa kpɛlɛɛ woo. Ya kú kaa a gɛɛ kúwɔ sii woo ta kpɛ́ni ɓó gɛ ni kûa lí kɔlɔ pɔrɔŋ mu kú kwii-woo loŋ maa kɔ́ri kûa nɔ ɓé kwa sii woo da kpɛni ɓo kɛɛ e síɣe mai e lí mo pere nûa kélee díkaa naa dífe da fé kɛ́ ni a kwii-woo ɓó nuu kpɔ́ gao ma. Tãi ta da káa laa kɛtɛ kwii-woo ɓó kɛlɛ e tee nɔ nyiti polu kpa da fé kɛ́ ni a kwii-woo kɔlɔŋ fe kɛ ni pɔri kwii-woo lóno gɛ́ bɔ̃yɛ kpa. So kûa nɔ kɛ́ a ǹúui maa ŋuŋ ŋai kukɛ ŋaŋ pere kwii-woo or sii woo da kpɛ́ni ma kɔlɛ ma. So gii woo kélee kpono ŋa ɓoi ya ka ti. Ńâŋ ŋɔ nâŋ ŋɔ nâŋ ŋɔ nâŋ e kɛ̀ a kpɛlɛɛ nuu. Ńee ŋɔ nee ŋɔ nee ŋɔ nee e kɛ̀ a kpɛlɛɛ nuu. So berei kú sii ŋâ kɛ́ pere e kɛ̀ la. Kú kaa a kpɛlɛɛ woo mó ɓela, kú kaa a kpɛlɛɛ ŋai.